जोल हौ भुटा उदास हौं। तों मुझे पोता हों कि तेन मुके कोषा होसाणा मुके पोता हों कि तो कुशा होसाय मखे। कहेसे कि तेय मखे आगे भी चार पांच बार होनसाय रखा तेन मुके। तब मखे पता हों के तुइ सोकौं मुके खुश कोरी